Nijool bélobul mara basilé baan injé icaméén mé ban burég buséré bo boomé basiloor; bsiloor; nang éwoloof gurok bo béna kiin; alaal asiil arok bo basiloor. Mais nang alaal; asiil nay; basiloor béŋa siit nakaan basiloor. Jaat may nuŋanla mé mulunlumay nang éduliin nurok nuŋa nikaan basiloor. Mais asiil nababaaj basiloor bola bola bo boomé siit nañumé éluuf naŋa nakaan basiloor.